A xinla shin shib xla michi llin gai llin kanario llin bichi llino rakanisin xinla wila wanex ajonjoli wanex xin la lika bia llu wenax nex xinla wena next ruchi nandika bregan ruchi nandika xinladika mm pa.